व्यक्तिगत व्यवहार ल नियमित करे बार सरकार के एक अहम। भूमिका होएल जेमा सरकार ल चलते। ऐला देख के अलग अलग समाज के आदमी मन व्यवहार करते। जैसे सरकारी स्कूल है ओमा एक तरह के यूनिफॉर्म।